Ɗum njamndi waawata njamndi woni ley horr- masin oo, ɗum watta so o yiya nokkuuje ɗee o wulla. Sabi hoore njanndi so a ƴeewii ɗun, fay so hoore mun tan jooɗi. So ɓattinaama bannge njanndi wondi tiitoto yahde ton.